Ádé átáá ákpán mkpó ágwo íduñó ágwodén áyé áwí dó before áyé dó. Anuñ ádé átáá ákpán mkpó ágwodén íduñó ájén íbán áyé w'ídó before áyé dó. Ntáhá mmòhò kédé ákpá mkpó, ídéhé áy'íduñó ágwodén ádé íkpóñ, íduño ufók. Ntáhá ámòhò ké ádé ákpá mkpó ádé kéd; mmód'ufók sé áfo áwuk'udóndó ányédé ké áwuk'ugwágwá wòn ágwoñwán ádé wòn, ké ñkáñ ánááñ ájid em mód'íluñ éwohò áliá, ánádémé wòn mkpó ítiábá ítiábá ítiábá ítiábá ítiábá ítiábá ítiábá ánóñó, éduóduóñó duon ándédé before áfonuñó ááridéb mkpó ñwén, bót àkpéré ké áfo, mmódé ufók sé áfo w'utò ugwó étté áfo né éká áfo éwo íyò k'udóndó kutó ufók ádé. Kpéré ké ámáduk ákéwib ágwo, áwo ufók ádé átiélié? ágwo ulókó áná sóp'ídém ádiád élém ídáhá ákpéréké usuñ, nták ámòhò ké áfón ágwo ísí íduduñó ádédé, bót usuk ufókáwásí ísíyiméké ná éluluñ kéd mmé ágwo álióñó bicós mmódé él'uwém sé ágwo áyié, ágwoñwán áyié or ágwodén áyié, áyédé kídéhé éluwém sé áfokár'ásinékéd k'ufók, ákpédé k'ámá áluñ kéd nné ágwo, ákpédé k'ámá áduñó or áfo álòmò ágwo dé ílòmò, ámálióñó áná sóp'ídém ádiád élém ídáhá utuñó ké ídáhá mbonágwo élilióñó ké, bót kpédé usuk ufókáwási sídís'íyiméké ná áruruñ kéd nné ágwodé Or usuk iluñ silíyíméké ná áluluñ kéd né ágwodé áduñò, ádé ñká ákòkòd ké fòn, idéhé mmémém áf'íkòd ágwo ké mkpó utáñíkó ílíóñó éluwém ágwo sádé ágwodé ákém'íbá mi áfòkòd ányé áwò mbá kò so uwulíóñó, áfobén édoñ afò ásin kísóñ ábóñ ákám, ámá ábóñ ákám Áwási ákpémá ákém'ijiárá ugwód k'élém ukò, áwo ufók ákáhádé ché ná átiémi, ché ná átiémi, ché ná átiemi. Mélióñó Áwási ásuk ásé jiájiálá ágwód ágwoñ, ágwo íkòbò, ásuk ákáká áwo mmémá nnidóhó ányé mmòò nnu, bót ányédé ké Áwási ákpéjiárá ugwód or áfo wuku dó ágwo k'ufók ádé, éttéfò áwo kuká, ékáfò áwo kuká, ákpáturò áláyóñ, ufók ndó ádé álá gulò, sé ámi nnióñó